Ny anjara asan'ny fifandira zany da maro. Mety hitondra fifampitokisana eo amin'ny olo io laha ohatsy ka mandaitsy ny fifandira. Io ko da manome anjara toera ny hanitsia sy ny hirosoa. Ny fifandira amin'ny sehatry tsy misy herisetra da mahafantatsy ny tsy fitovia ka manome lala hampifanaraky ny fomba fijery.